Kakdakans unda kwaranfal unda hadi dara mbitzatuna na tghan gwada makarantayi a dusa unda shidna hiza suku ta makarantana anna vaghana mashavda in aka hina dasandatana mashavitkvil a kana duba sakuta bada nana nan a undashidna na natuum mana wurka naf dzovka ina va kwabana daznka dnuk drmkana da dzovka jakka kag alan lemun tu kor uvta uvala vakwek kak tala tabu dama inana hahad laha grahad na e e makarantana nana kasa kasa ka aka gayinnye to saghiza ghrzayin da thov gwada makarantarana amma hahad dad unda korna e e mannye ena nghaka makarantana agiba a ghuva kor kaghuna kana van aba e mannya nedza mannya mannya nsdza mannya negaga mannye mannya maga mammya kalaba lahana kanana hahad dadunde nda ghglfa zhrine kama agha vaya kanana hahad re ama zhara makarantana kamana hamal da kora klhtan kora sasina ka many re to ko ushina ha hadika sb mannya malan waliyin hidika yin ko ushian hadika ibrahim wala gol sasina a sadiq ahide gol sasina hahad wani dahenyayin professor musa mahaadi sasina hada dun sanata sto neche aka to alahanda kanana na ghudu mma tsataptare a’a ghugum bau Eto adama makarantana jama jamaka makarantana anfita kaghmna dakana lalana da jeb zhiragh navaya ama anghva kanana gagomaka dahennya kidaza ghuva re da ginataka alan mannya re hahdil ala ginatata to ne dzalahaya kana labla zhira tchan didirin yara hadu har tamatata navaya tghuvara ko kuma hahd sakutanda kore kanana aa ghuva ta ghukka kanana a anfita kaghmna dakana an ghrda hadre hadu ama makarantana kanana hanma tapatapaka nghat lahana kanana hin vra kam jebe inang namaga maga han vana lahana ghrdata kaghun nah an bewa ushina hatahan tannye alan mbatanye ghana kaghuna luwa gabadaya kana habadunde kol tapa zuriba inanau to kaga dada vili damah damulanda hadi da mbitsatuwa dada kor vzataka ndba e gwadu mmakarantane ushafa kaka ndba maga makaranta mogke mekaranate dafeghan sunaka ama data ghudumiya kaka eto ghudumna kada alande ghyedafche ama sa wurkana na ghudume sa inana golna eto e dakana mna sagasa ghuduma dara datsa datsa gwada makara ntana mna vra thinta makaranta na to tumaya mnagina nagh agi eto inana kona dafeb dadots tina vaghana kyabu palak yin avla dayinya laflayinye na kyebuta yin aulkushah palak manyinye undashed na naira hutafa naira ghwanya dayin gulenye aga dayinye kortanama eto Aga dayinye e e yada susai vutana magebi makeratu tiddib nashikibun tadzivla to yada gulenye se maga maga kunta makaranta gina nagh aghach aghach mna guthksarra kakune aga dayinye to shawarana lakegh ch damghga mayin agayin ganaiya dayinna vana neche shawarunda tapabi thinta na har ankena kana vhina aghache yadama dulada degree da masfans da mogiyin kana vana baghla maga maga dadchunye kaga gulanda makarantana nache inunda hata da mbitsatu dadunda khuarata kama vzifti gatkama aghache kana vana an sunuka har ankena chawutai ina vaghabna inunda kwachatai inkir kana vana inubda da ghana uzhina yin kana fara fara han dafunda pgha dziva taghan inubda inana vana kanana iniva inunda kukchutai mghgana da muvah yin kana gulente vra han kanana aghche gulanda uvah ngane kwarabul kanure aghach lala uvah agha na uvaha mba yinye na dit nda nda nda konu na uvaha dada dabba aghach lab tabu da avla uvahu lalaf gwadinakana na ina va makara nta sa magagayin hidutana aghach necha na tel kwachutar vaghana inunga ta kwachutai kanana nat makaranta anabara hachad grahayin unda sanat gwitin glf navayin mubzhinha a klahana nana jeb da mulvahana nana jeb dan Dan giva handant buga kar han lagos gahan nagu kyalma jeb dahchiya kama mahar ankena aghachna nadirjire lala lalaaya kama nahar ankema kaga lablaka jeb dan dandi kak ya lablaka hinbu to najeb mak prata navaya ha gwada na kaghun gulen kakdaka gwada gha namna zhantan zhata ribi dakana haguwa to ama noyin nda maga tina va makaranta yin kona hidik magayin aghachj har ankana nache kwachutayin kaga ghuda ghrdayin hmbul mos ko hudi mogh wa gikana vanama inunda inunda vaghana kwachutar kama vama ma anken bina an inunda va ina hadiva mageyin ama kaga ma ghudume dobi kema vana mahar anken manna hini dota bugunda dagai da dsove tu uvaha lahano jef angiva ndiya mamnure jef angwa ndiya mahamal dotsin dots ki kanava ama kana tal sasinaya jubu ghuva jub makaranta kada kadawa taghan ghuwa ama bagwa vaya ah kana na avlanchai yadina ba juja makaranta ama taghhan ghuva neche ngana kana klf keghe damalina tan gurdzifta mi tudza aghach har awken kana vana natadiya a tukula dzadzai ina thinna ngome inava makaranta magayin hadik a neche kwarachutai agheche vavri mbakata tgatkama neche tamogi kema vana na har auken neche vanana kaga vzabi vzabi gwada gwada gwada maga maga makaranata kana natintiya natintiya vzabi vzabi taya ana kwate twatawa natentiya vzabiwo vzabiwo natadiyala munda kaga Kaga uzhinada kanavana kaga ghana uzhinada kana vana amdiya agha zhibaha vaya amdiya to yada mogh vana kanana ghana zhigha ma se datapa datapa tinin bagwa maga maga dadamum kana da tanye neche uzhinada kana vana bagwa maga maga dadamunye inunda koda thin thaya dadzov datayan nahan gulenye da top avla da tanye kaga labla didinya ama bagwa gwada ghuvach kana vana na sahahad dahenyayin kor vana sa <hesitation> avlan na ahdiya gabadaya kdi hadadunda da gammu na hiya na da igk se kowa ta giha habaka thuta ka duhulma ngudunta inanu ko gyaghyel mba da dan zimana igu gol agina ma tagrh gihla aghache aken kamavanana hammagach ko tala kwacha kwacha hunbu innbata gwatin kanavamu hmbuwu ama hayinda dobt gwada baga uzisifla tin tachyana aghach kana har amken an sunukanu kaga kwaratabla chuwa inana har ankena kana hadi da mbitsatu chewa na inana nechma tannya vana ko ko nangawama neche zunwa aghacha zuzai ta inani zuzai sosai aghad har auken kana vana zuzai konuwa kana vana aghach gwada tsuhur an huda yarwana alachuda hahan an thinna kanuwa tatal vaghana vadhwe ya ama inunda va bana neche bewure tsuharanta wa Mavaghana dagth andziva und aka kanavaya uvla mako na kona kona alandanda nada almanand golma ivla inannya ibla ankena uvla an sudoko kaga madaa kada gwada ama ina va ina kwalachutaka hulika hidika koma vana kuchil kuchil ankene kuchamul an sudok maghana ubde magatana mahamagach kama vana ama aghach vana kana na ko nache chahuranyin ko na dzadzayin tina vaghana biga chuhurayin ngana inana aghach saga vaghana na rga rga alan katsala ghathayintana shikwed ta ghr thayin kana dahdina aghache dzadzayin tina vaghama ghga ko be kobiyin aghache inunda da zutayin ankem nda sudor sanga to samayayin damghgama aghache mbata inava bewa aghach vaghana inana va makaranta magaya ane ghana ghine nache andiya kana vana mamagobi makarantawa ghyine dadzov zhala ghwaka koh maga makarantara maha gulada dzov ghine abdiya maha gwada inanda vaghana tavlital amkir kir kirna mahadawo yo magwada chuhura yarwa na mahma katsala da chuhurata ahdina kaghre mavana ma malfle dat ghrtha da mbula tudza da kwachetaina vaghana ala zhigyanye ahinu tghrtha ahdiya buna mahama katsala da ghrdata an yarwa ahdina ko midichi damala t kwarakine va nara inahamachga inahamach gol dag mita tah tah ahdina to bogna to natabaya makaranta magayin nga neche vana ghrdayin ina va ghyin dzowin A kone lumanne kana vana makaranta magayina ko luma ne gunyala ndza dau duduk yin damdiya dydykayin dandiya ko uimane umla shid sakuta sa tamog yin kabuna dzayin thinna na hahad ina kor han inava chughuils ha domal an gagavna sa andiya to dada waya waya na abi gwagunya ghanya ghan gol ha inanna kal ka damogwa ha luma kol ka mogwa to aghach kana vana thin keghe yaya tapayin ghuvin tag agha thinnana se ina kwachutal an kire kire to gwada vana kana him ko anhankal dzaghana ko dzaghana damghga yagol dzaghanat hinan hankdi handna inanu gu laya gway gol ma ndza duduki shiwe hadi dzom ghannya da chewa da shukwed gai vrahamana hadi vra hamana dozom t ghanwu dzadzai tina vaghggad kabiwa afghache ko inunda vaghara ko sagana ankenya kana vana sagata sa iunda da sukwatal da zutala hahade to kaga dadmunda magabu grahanyi wunda sat gulayin nda neche kana vana kotala kowa zharita kana va amgham a kaza kaza duk da <hesitation> zhigifts taul ta almane ama dadunda fita tin tajana